Nta bha maa, mma bhina abibii, bhi na wunu kpukpa maa nyeng nta etoma araa, egbee je re abee mma, bhoven aoshi haoko, bhoven aoshi haozeree bhimamai ni bhai dạạ, soo mai aka odo saa bhaa sạạ bha rahoro bha veraa ragwon mo bha vera ragwa mo bha suui bhei suu bho to gai o bho togai saa tạạn o, don a sạạ ha taa o emaosaa hee rep o. Saa ku afanafen o. ashei ọpinaa ashii etọọ ashii bhevenevene nii o saa kaku khaiso hozeree, se rep bheven here here here here okpho kpoho hebibii saa rep bheven bho baa ọ okpoho hebibii arep bheven bho baae ọ. egbee tututu nsaa hobharaa etoma sạạ dạmạnạ o. Moo soo raa nta ke re sạạ bha don unwe maa bho pe arep tam noo, bhoven faa raa humo aje bhoven, okpoho kpoho hebibii ọ saa na fam okpoho kpoho hebibii ọ okpoho hekperee horạạ ego ja ra paa bhahiso hafa hezeree bhoven faa rashashi hafa haorzeree okpoh soo ra refefe refefe refefe mme humo erep bhevenevene. Saa kubho mpo mpo mpo ɛ nse bho tutu obam, bheven saa ekubhe bhe tongho a faa na ofaana ofana egbee jem ani aru asaa bhoven horep bhoven horup haovoi, aara rep hosaa foja reto roboboi ma rep okpoho bho da, ego ahuahua, ego saa bhava afaa saa bha heyong bhoo harep hevoi nto onoo ro zazen onaa ru onoo ha zeng Onaa ru sayina fofone ru bha usure nto voi akpa bee unwe maa baa nta gwa nyeng ani bhoda. azeara etoma azeree. Bhoven fa sasaa horep hayeng kwen kwen akpa okpoho, okpoho gwa ra humo arep bhoven ma shii bho da, adaa ra ra yayeng bhoven fan nere okpoho bho ho da, da ra yaye okpoho bhoven faa ra hum arep bho da, saa bha nang etoma see zeree, hozeree sao tibho. Soo ro ja o mai ma sạ do naa osạạ okpolo ora bho da, ozama okpoho bho da ara kpa bhidaida ozeara okpoho bho da. adaa ara saa bha don aosea sa bho, saa tạạt ikpoho tututu ikpoho sill baae okpoho so ra bho hoda gwa ra humo bhavisaa okpoho bho de etoma see kum see zuree see na bhoven aochii fo anọọ ojo rep- a- rep ashii bho do onang bhanọọ hiso bhe haidam, hiso seupe a pe bhanro okpoho soo ku bha rato ibhobhe, bha rato ibhobhe iyesenne ibhobhe ani ra, kpam saa baa nang ibhobhe ibhobhe sii zeree si ta bha nuntaa. Soo ra abemene, saa bhasạạ rạtại maa kubha vom bhati bemme bha rạtại baa bee odam kee, abemene odam bee, ado bee kua aru onoo etoma ha- dem etoma ha dam, etoma seezeree ozeree sao tibho. Ivu ạsạạ m jo ra je dạ wap a wap bha reho ara dom se izeree itibho nta ra zazeb ara hazạ saa ra ra bhofi nkene gwen okpoho asaa bhoku afa sa otibho, ara okpoho gwe hayina gwa na humo arep a, asaa hotom homaa bho, hotom howai omạ azeara okpuho bho da, bhanae bo do ra adomene mee kubo ewum radạ mee na bhanai, bhanai horep havai Bhoven afen afen, iva a saa ma ni jo ro ra adomene wap ma ko je ma kpa ma tan horep havai. afen afen saa vaa kpae bhaeyong afan soo ona ru fon aekpefon fan a ruhan aru asaa kum bha zuzuam ara khanoo auseree bho ja bharom bhakpa song bee etoma ntara zeng anang hazeng ara fon bha don, fon <nonsense> ozearani ra ru hovoi akpa fon unwe, fon bha usere aru maa ku bha paa hiyeng saa jara paa ozeara bhoven faa raa nang hayeng hotom hayeng Bhanoo ibhobhe baam saa bha sum rosozai ropema eto evevi ibhobhe hidam saa bha nang bhanoo bhaku bhuwong bhazera bhuwong bhanai bha da ka ma yaa izaa, khanai saa bha zeree aha ribho, so na saa gbạạ vạạ ma bam saa bho ro anyi pon sob, anyi ishii kpaha itaa nzia onoo mo yaa mo paa nẹẹm, okpoho gwa ra humahumo ma kpa ma paa bho daa agwo gwa ra humo ashii bhoven bhọ bho daa. Moro ja kuman tunene ma baa dadadu nene, saa fa arora ishii itaa hora mabho vaa, arora ishii sub hora ma bho vaa, ozeara nto ra etoma ozeree. Abe bạạ baa kha ku bhibho bhe bhakeka shii bhayubya, bhanoo benjen bhakum ara bhuwong, apaa ye onoo, onoo hiso na edam ozeera bhoven ashii hakubha shii ayubha. Etoma see zeree see mii etibho fon bha don nta ra zaze ataa fon mo bho do, asaa ego hore, ego hore ego hore hevai bhoven fa ra vavaa ma re, ma shashii ma bho dam mohaoda. See ke etoma ma ni rororo <nonsense> iyenne abu ka do emi anu saa bha nu etoma saa dam mma gwen mo ro maramaa fon bhe gba gba sub soo humo ani ani ani bhe kobhara. Ozeara, ato hobho avaa fam, ato hobhom avaa fam epina, bheto fạm fạm. Kpạn ani kheren bani bhada iyesenne se bae sin. Kpạm ani se humo rasạạ mee tanghai etangnai etanghai, ora rasaa je maa rakum ra mai mai ado asum onọọ hoza. bhoven ta re wap a wap kpạm soo ra bhosạạ, afan fe kere na soo ra bho saa iyesenne arra wap izam, ezam azam, ezam ebhoto eti ji, eti eboro ewap owap ọ eti domene ravun ehen iwang eseng khayo aravun o, kpam ma ni re saa humo ra sạạ a voo rehoro bhosạạ reho vobo adaa vob adhoro aru. Bhosạạ adaa ra vor rehora aro ora khosạạ reho ovob, awop a wop abhoro ataa bhosaa aro ora bhosaa isin o, afan afan kpam saa bhehuma rasạạ rasạạ rasạạ ora bheven baa akubho da ma do okubho omai mai do onoo hoveng. Ujumene abakado ani habha naa, saa na 12am ibhe, saa bhahumo bhe hops e bhai isin, efi iwa ebai isin ana aafeni bhosaa otaa bho haoda epina kpam epina bhada, epina heye aru, ikpoto ma ni so ra ikpo idudu mi sii moe o ma ni re, ikpoto ji nai araa yayaa egbaa, egbaa bha daruo, ikpoto je yạạ ikpoto aazia heyina ruo. Kpam so ra ikpoto ja bha ro ora ikpoto ahara mi si kum mu ni. ado eku gba zizia nto ro ja government baam haa gtam tam do roso, bha nang bheven bhezeree etibo, ha vaana do, afen afen hao jineo bhanai bhaa ku bho bhahuma ma yaa hizaa habha nang nta ra bharemene, onang ara khanoo usere bhakum igba ehu, ikpokpa isi kum imai bhamoo ma ni onoo hozeng havoi. Orora nta raa paa hozaa ara and sasaa hozaa kwe opaa saa bho zeree afaa tibho nta bhe bha re bhanai bhazeree azere abhe anọọ ara tooratoo bha kubho abe etoma bbe ani hezeree, etoma ekuku bhe bha ohora, bhanro a ruhaan a, huyina usa gwa ruhaan ara bharu da. Nta vaana gwan a ruhaan oni bho da agwo saa ku ma ku ma ku bha zeng akwo ara fon abo ano dam o, goverment ha gbaa taa bha vaana etoma je ezeree etibo iyesenne ani ora, saa nu araa maramaa fon bho gba gba sob saa kaka etoma bhaohora bhaohoro, kpan gwan gwen, bhavaa bhataa saa bhom, saa ro maa mararu ozeara etoma ezeree, asaa ntasaa bhu nwe bho unwa so zeree, unwe gwen saa bho ro ishii kpohu sob err gwem ishii kpoho ani ara reb ani unwe soo zeree afaa so tibo gwa gwane so tongbo ebibii khatama ikpoho andonunme isi bhang heyo ani, ha re zeng na arumo voi nto onoo ora ra bhaohora etoma hadamana aruo government haa gbaa taa bho bhayee, haa humo bheven bha jine ọ, onoo gwen gwen re soo kpaa nto ja egbee jo obhazi oro mo kpaa hora, hora bhuwong hazaabọ etoma homii o ego opaa hayina, bhoven aoshi bhodam baiso hayina nta naa naa ru hazeng kwen oru itune itune itune soo nang raji saa ro merereo, bha raji ho merere aru haa zeng nang ma saa don a saa ma bhonang je ra remene aru saara taa bho soo ra okpaa, soo okpaa bhi daida mo nang mee de ku bhe nyi rukpam saam Enyi bhanoo ibobhe, haa humo bheven bhaji ne o, humo bheuen a ji ne noo onong nzia onoo aruhaan obaa nta aobo araabaa evoi o reb bheven odo bhavi hibhatha hạraa ara inonai ji ku doo bhi bro boo m isii ra hibhaabhaa ado bhaavi bhavi merere, onoo gwem ootaa gwem gwen, gwen aotaa gwem nang haebho noo nzia ovai anoo oku etoma esaree ozama raamaa maa ra royubha etoma ajo hee me saree ora rukpan saa adoo kpaam evaa nyi government o, eku bhe kpaam rukpaam saam enyi bhanoo ibhobhe enyi bhanoo ibobhe habha vaana doo ora kwa re noo.